مرحبا، اني متأكد انو انت كلش راح تتعجب بهاي السيارة، هاي السيارة تجمع بين الأداء العالي و التصميم العصري، بلأضافة الى ذلك، هايالسيارة كلش اقتصادية بأستهلاك الوقود، اذا انت تبحث عن الراحة و الأمان، فهذي السيارة تقدملك كل هذا، اذا انت رايد تجرب القيادة، تعال و جرب حتى تحس بلأداء بنفسك.